Wor amtan china wor inama il chachareko laftinne laf lila kabanotuu adunne mal bat hinqabdii mara guda amo dumes qabd laft ishia dumes gudio qabd amine bisan gudio jal jirti bisan gugurda kunne kilesit kasa kaa kiles kunne dib ede hodaa mal guya faa amo mal safoa faa kaa lafira ko many dek hikabanaa.